نحب نعرف <hesitation> مركز الشرطة اللي قريب <hesitation> من البلاصة هذي في تونس العاصمة، <hesitation> يعنى نسأل نجيب من اليمين، والا من اليسار؛ لأنه أول مرة نزور هي البلاصة، وأنا أعتقد حسب الإشارات اللي هي على اليمين، وأنا نسأل على الحاجة هذيك، نسأل المركز يكون على اليمين، ولا على اليسار، نكمل معاه على اليمين، والا نشوف الشارع الأخرى على اليسار.